ट्रमपेट भाई कही छे मैंका पतो नहीं। पर ये जो कही रहो जेका इसाफ़ से ट्रमपेट कही छे ये कही धुलक जैसो आवज। उकाव पर आपने हाथ मारांज तो उकाव मैसे आवज आवने लमंडी जाए। तो इससे तो भाई इससे तो अपने को बहुत अच्छो लगाएँ। अपन जब मांदल रहें जबनी मांदल न थाली वो भी उन्हें प्रकार की रहें। अपन हाथ मारांज, लक्षि मारांज न नाचेंज उकाव पर। मांदल में हाट डुडू हाट डुडू करें न नेक नंबर न चेंज। तो कही जे भाई ये बड़या चीज़ हज, ट्रॉंपेट ट्रॉंपेट इना चीज़, प्रकखंगीत को तो आधर सम्मान हुनुझ चेज़ेंज। बड़या चीज़ हज संगीत, अरु कही बोलू ओका बारा महाँ।